مزايا الشهرة, أولاً فرص أفضل, الشهرة يمكن أن تفتح أبواب لفرص عمل مشاريع جديدة, ثانياً تأثير إجتماعي, يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع, وتعزز قضايا معينة, ثالثاً, الدخل العالي, فغالباً ما يرتبط النجاح والشهرة بمكافآت عالية وكبيرة, رابعاً, التواصل, وهي تسهل التعرف على الأشخاص, أما العيوب فهي فقدان الخصوصية, والضغط النفسي, والنقد المستمر, وهذه الأشياء.